සෙනසුරාදා ගැන කියද්දී මට ගොඩක්ම මතක් වෙන්නෙ <hesitation> මම ඉස්කෝලේ යන කාලෙ සෙනසුරාදා ගෙවපු විදිය. මොකද <hesitation> එදාට තමයි <hesitation> මට මගේ සංගීත පන්තිය යෙදිලා තිබුණෙ. මම පුංචි කාලෙ ඉඳන්ම <hesitation> සංගීතය ඒ කියන්නේ ගායනය වාදනය ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් විදියට <hesitation> මම <hesitation> සෙනසුරාදා දවසේ ගුරුතුමියක් ළඟට ගියා තවත් මගේ සංගීත <hesitation> කුසලතාවයන් වැඩි කරගන්න. එතකොට ඒ පන්තියේදී මම ගොඩක්ම ඉගෙනගත්තෙ ගායනයයි <hesitation> බටනලා වාදනයයි <hesitation> ඒ ගුරුතුමී බටනළා වාදනය ගොඩක් දක්ෂ කෙනෙක්. ඒක නිසා ඇයගෙන් තමයි ඉස්සෙල්ලාම බටනලාව <hesitation> වාදනය කරන්න මම ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් සෙනසුරාදා කියන්නෙ ඉස්සර මම ආසම දවසක්. <hesitation> මොකද මට <hesitation> අර <hesitation> පාසලේ වැඩ කටයුතු වලින් එහාට ගිහිල්ල <hesitation> සංගීතයත් එක්ක කාලේ ගත කරන්න ලැබුන නිසා. ඉතින් ඒ දවසේ මම උදේම අම්මත් එක්ක ගිහිල්ල ඒ පන්තියට සහභාගි වෙලා පැය තුන හතරක්ම ඒ පන්තියේ ඉන්නවා <hesitation> විවිධ ගායන තරගවලට අපි පුහුණුවීම් කරා. ඒ වගේම වාදන තරගවලට පුහුණුවීම් කරා. ඒවත් එක්ක <hesitation> ඒ කාලෙ සෙනසුරාදා කියන්නේ මට ඉතාමත්ම ප්‍රීතියක් ගෙන දුන්න දවසක්.